Ingye esaha esyerikesya ngakiramunu erikesya sahini <hesitation> nesaha syeribukiraku ngakira munu eribuka sahanguma nesyadakika ngamakumi abiri ahu nesaha syeririraku, singalirya ekyengyakya ngabu ngakiramunu erirya eke- ekyerithungyi ingakyirya saha saha musangyu <hesitation> nekyomwigholho ingakyirya saha ikumi nibiri kwehi sahanguma ahu. Neryu ingye byayi kubiri bitya.